La mieritseritsy ny vola febroary koa iaho da midika ho midika ho volana fohy ny volana febroary da gnatsaiko lafa tonga volana febroary da ny Saint Valentin fetin'ny mpifakatia.